Kuako soiiɛ, a ziiɛ bɛ gbagba. Soii kpɛma, kuŋdu soiiɛ, a bɛ. A bi wae nge mui kuula ko wa kɛ aɔ. Mui kuola ko mui a kɛ ɛ ɛ gbeŋgbe tɛma. A bi wae nge, ya tiie kua ko na, a- a baŋ kpɛlɛ. A bi wae nge a sɔŋ ma kpɛlɛ. Ko mu mɔ kuŋba ai soii mɛ nu wa saŋ. Kɛ soii bi wae nge, soii bi ai kuul nu fɛŋ ma wa kɛ. Ai ya nu jaa kpɛ wakɛ. Kɛ soiiɛ kɛ nu bɛ. Po soiiɛ bɛ. Po soiiɛ bɛ. A wae nge, mɔ i kua ko wa kɛ a. A wae nge, a bɛ-a kua jao ma kpɛlɛ. A wae nge be kua-kua jao. Po soiiɛ, a mande, mande nu bɛ. Ɛɛ. Amu soii fumuɛ bɛ. Soii fumuɛ bɛ. A bi wae, i be, i be, i be, i be a kɛna gbeŋgbe ma or kuula ma i to a giisi. A fumuɛ lɔ mu i ya kɛna jiiɛɔ, kuula ma. I ya vɛsii kɛ. I ya vɛsii. I ya vɛsii. Ya- ya vɛsiie a ma kɛnu, kɛ ya kuula basa jiiɛ lɔ. Ɛɛ. I be ya giisii na ma lɔ. Ai futa wa kɛ lɔbele ba. Ɛɛ. Kiimu a bɛ kɛ, poo soiiɛ bɛ. I yɛi ko wa kɛ a. Po soiiɛ i yɛ i ko wa kɛa. Bɛma a bɔ kunyɛ bɛ bɛna. A kunyɛ bɛ bɛna. I yɛ i ko wa kɛa. Amu ɛŋ, ɛŋ ko soiiɛ bɛ bɛ. Ko soiiɛ a bɛ. A gba, gba, gba, gba. A kuŋyɛ, kuŋyɛ nu bɛ. ɛŋ, ɛŋ soiiɛ, ko soiiɛ. A bɔ bɛ i yɛ- i yɛ. i yɛi ko wakɛa. I yɛi ko wakɛa amu i jɛ i kua ko a. Lamataŋ soii mu wae nge i wa i kua ko a. I kuŋ-i kuŋ ɛŋ, po so-ɛŋ po-ɛŋ po soii mɛnu bia i kuula ko a. Soiiɛ bɛ, po soiiɛ, ɛŋ, ɛŋ ko naa bɛ. Bɛma a ziiɛ bɛ gbagba. A baba nu bɛ, amu a mɛsɛ nu bɛ. Um. Soiiɛ wae bɛ-ɛŋ kua-ko soiiɛ bɛ. I wae, i kuŋ-i kuŋ i koa wiki-wiki ff. Ɛ ɛ, ɛ i mean ɛ, te- te taŋ. Te taŋ i bɛ i kona soii mɛ nu a. A bɛ wɛ kpɛ leŋ. A bɛ lɔɔ a ma kiɛ wa. Kɛmu ai baŋ bɛ a kpɛlɛ. Te taŋ bɛ, i bɛ i kona soii mɛ nu a. Amu a kuŋyɛ bɛ kɛ gbagba-gbagba, gbagba-gbagba. Kiimu a bɛ kɛ, sɔ fɛa mɛ ŋ ta kaŋ, ŋ bɛ-soiiɛ, kɛmu musiiɛ na soiiɛa, soii mɛ nu,ŋ toa ŋ ko na soii mɛ nu a haaŋ-haaŋlii. Amu ŋ jɛ ya. Soii bi bɛ-a ma baŋ wɛ bɛ. A bɛ wɛ kpɛ nu. Ya fɛ i yɔ kiimu lɔ mua-mua kuai kuŋdu mɛ mɛ kɛ. A bɛ kɛnu ba ba. Kɛ, a ba kpɛ, soii bi. Komu soiiɛ i tiie i boɔ, a ma ki-a ma ki bɛ. kɛmu i soiiɛ yusu kɛmu a kuŋ miɛa i bo. Soiiɛ be ti i boɔ bɛma i yɔ soii mu kɛ i bɛ a yusu na use. Amu soiiɛ a ma nyi ai to-jiiɛ! Soii paniɛ kɛmu jiiɛ bɛ nu, kɛ ya jɛ ya soiiɛ kɛ nu. Ya soiiɛ kɛe lɔ soii paniɛ ɔ jiiɛ bɛ nu. Soiiɛ be miɛ i boɔ. I mae kɛ soii mɛ nu a bɛ baŋ na. Soiiɛ a nyi ai ti always ai ti, ai ti, ai ti kaŋ kpae. Safo-ɛ, ɛ, ɛ ma mai giizi feŋ mɛ nu. i ya, i ya, ya baŋde i koa, i ya kpɔŋgbɔ, i ya kpɔŋgbɔ. Jiiɛ ai bɔ a ma. Jiiɛ, ai bɔ a ma, kɛ ya kɛ soii paniɛ ɔ. Kɛ soii mɛ nu bɛ, jiiɛ a bɔe a ma, kɛ ya kɛ nu. Kɛ jii ma to soii paniɛ ɔ, i to soiiɛ kɛ nu. Ya soiiɛ kɛe nu, soii mɛ nu, ya tuuwe lɔ a, kɛ a bɛ ma na kɛ, lɛkpɛ, lɛkpɛ, lɛkpɛ. Komu soiiɛ wae nge, ya tiie-ya tiie soiiɛ yusu na, i ya sɔ i soiiɛ yusu lɛimu. I ya sɔ i soiiɛ yusu lɛimu. Komu soiiɛ a maki wa bɛ i kuŋ a yusu kɛmu a be fua baŋda i boɔ. Soii kpɛma mɛ kɛ mu ya ke ya soii mɛ. A wae nge a baŋ kpɛlɛ. I ya yusu wakɛɛɛɛ, a bɛ i boɔ. Komu a fumuɛ bɛ. Komu mɔnu a fɛe, any ya giizi wa kɛ. Anu ya kɛ feŋ ma. Feŋ nge tɔɛ nge getaa anu ya giizi. Kɛ anda fumuɛ bi anda kɛ plastic ɔ. Kɛ anu bɛ a kii na, anu bɛ a kaana. Bɛma lia, lia lia-ai futa wakɛ lɔbele ba iyɔ kiimu lɔ soii fumu mu bɛ paikiɛ ɔ, anu ya ka. Mɔɛbɔnu ya ka twenty. Mɔɛbɔnu ya ka-bɛma a, a, a, bɛ gbagba, gbagba. Komu soiiɛ, ya tiie a yusu na, i ya yusu a maki ya, i ma fɔ bɛma soii mu. Bɛma soiiɛ ya yusu, ai miiɛa i boɔ.